ما الشخصية التاريخية التي أُعجبت بها؟ ولماذا تشعر أنها ملهمة؟ أُعجبت بـ صلاح الدين الأيوبي الله يرحمه لأنه كان قايد شجاع، عادل، وعرف كيف يحارب من أجل الدفاع عن الحق وتحرير الأراضي شخصيته تعكس الشجاعة والحكمة، وكيف يقود القايد جنوده بحسن إدارة وإصرار